ما أكثر الصفات التي تعجبك في الأفراد؟ أكثر الصفات اللي تعجبني في الناس هي الصدق والأمانة أحب الشخص اللي يكون واضح وصريح مع غيره، ما يخبي شي كمان أحب التواضع، اللي يكون شخص عادي، ما يبالغ في نفسه أو يستهين بالآخرين